आइस क्रीम सगळ्यांच्या आवडीची गोरमेच्या दिवसंनी। आइस क्रीम खाल्ल्या शिवाय रहवंच जाऊना देशांत। वेग वेगळ्या तोरेच्यो आइसक्रीम यो आसत जशे। कोन आइसक्रीम, कप आइसक्रीम, स्टीक आइसक्रीम। आइसक्रूट आदि तसंच तांकां वेग वेगळ्या तोरेचो। फ्लेवर ई असता मुखेल फामद फ्लेवर्स जाऊन आसत। स्ट्रॉबेरी, वॅनिला आणि चॉकलेट ते बहार आणिकुई। फ्लेवर्स जशे मॅंगो, रास्पबेरी, ओरियो, गडबड। ब्लॅक करंट, बटरस्कॉच, गावा आणि हेर आसत।